Sɛ epɛ dɛ idzi dwuma wͻ abaefor ntentan do, na edze wo mfir no toto mu na ͻnnyɛ yie a, hwɛ dɛ wo deeta a edze ridzi dwuma no, ͻdͻͻso a anaadɛ ͻasa a. Sɛ asa a, pɛ bi na yɛ. Sɛ ͻnnsae so na sɛ wo mfir noara na ͻnnyɛ edwuma a, nna apɛ obi a ͻwͻ ho nyimdzee na ͻahwɛ ayɛ ama wo.